في أحد الأيام، كانت هناك شجره يمكنها التحدث مع الأشخاص الذين يستمعون إليها عن قرب. قليل من الناس كانوا يعرفوا سرها، وكانت تحكي لهم قصة عن الماضي والأيام اللي مرت عليها. جاء يوم، وجلس عندها طفل فضولي، سألها عن سر الحزن اللي في عيونها. حكته عن صديق قديم، كان يجي يزورها كل يوم، لكن اختفى فجأة. وعدها الطفل إنه يرجع لها كل يوم، عشان ما تحس بالوحدة.